Xadende nikadeño, chile relleno xhin arroz, chile relleno ninañu kikueno ya'á, no mercado kikueno ya'á nguaxano veeno ndakeno ya'á, daketeno ngua ngua daketeno ya'á nguena taxhino no ñu'á, xane xani ni choxi xanichoni ditanó no no té nguina taketonó ya'á dakenó quesillo xhin dingui nió nguiná, tachinó aceite no salten ini aceite ndakenó ya'á xaku chile relleno ya'á dakeno ya'á dakeno quesillo, da- da konetono no nduxhí ndakuino né dakui kotianguanó akui kotianguanó inka nguelta xo'o yatoxe, dakeno nguina no arroz dakeno iin ña caserola no lata no, ndu- du iin iin casuela no luxhi no barro xudixhi adi nreyo kuano arroz no casuela dakeno nina nu dakenó acite dakeno mgua mgua arroz xani ini aceite, dakeno arroz xa nduku kutianguanó daki kutinguano da daxhinono iin nó luxhí no no kondetono inó luxhiakeno yuno ha kuatika kuatika xun dikanguella nguiná ndene chile relleno xhin arroz.